Iwai zugu ova omah owu omah iwai zi bu kah owei si ljigwu iwai ize-eri nha si ijiguru iwai ize eti uwoh even as nge bu nyeruka si igigwu iwai iza kpalili ishi nhe ayi neh meh nu elu-owa kah tah imah kmi iwai bu nha dum soro umi neh zeh oro okukwo obu wai nhi su nhe obula obu umu neh ezeh keh nu koh emeh elu mah kah obu iwai nham nchoro neh imeh ni elu mah kah obu iwai nma nhe-eyeh ovu nmah ka bu-omodi ebiala nikani wai ewere nhe iwai zo ozuli iwai ozuli ahwu arm lwai zozuli ahoou ochogo Eweh iwai kam atikomo ohum ele badu neh ezeh zuru nnoi ozuru m bom nye imuli nweoi nye chineke nkesiri noh nwri ozikorom imeh ineh jiri iwai zu hah liya but tah iwai keh ojoh-ah zuyali bu ahwu orh nhe iwai noh zuyali bu ahwu.